Ka shumë lloje pije, si ujë, lëng portokalli, çaj, kafe, qumësht, sodë, birrë, verë dhe koktejle. Çdo pije ka shijen e saj unike dhe konsumohen në raste të ndryshme.